Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, taìŋ bȧ mùŋ yaȧ wɛ̀i siinyɛŋ, ke fòì nauŋ guùŋ kùò, e nɛ̀ɛùm nyɛŋɛŋ lɛ̀ sèè wo nyùùŋ naum gbɛ̀ɛ̀, mùŋ nyɛnɛŋ aŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wuiyè ɓìa, maŋ tìȧ wuiyè bìaȧ jòuŋ jòuŋ jòuŋ, mùŋ tìè niŋ, mùŋ tìè niìŋ kɛ̀ mȧŋ kȧmè nɛ̀ŋ kpȧai, mȧiŋ kpaaì mȧŋ ka màŋ jɔ̀ȧ dèè gbùmaȧŋ dèè mȧŋ hawe, ȧum ɓùwà kpulu kpulu, ȧŋ ɓùwòùm naȧŋ kpulu kpulu kpeiŋ e zùzù wùìyè lii è kùùnò fùlìà kɔɔ mɔ̀ɛ̀, yɛ̀ì mùŋ nyɛnɛŋ wèè ke fòìɛ keum dangè sa, kɛɛ sèè wo nyùùŋ bȧ gbiŋ gòum gbɛ̀ɛ̀, e dewe gbiŋ fè wèè maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wuiyè bìa, e nɛ̀ɛŋ mùŋ nyɛnɛŋ lɛ̀, mùŋ kamàŋ, mùŋ kamȧŋ wɔŋ dèè maŋ kȧmè wɔŋ bɛ̀ɛ̀ mùnlaŋ, maŋ miŋ sɛ̀ɛ̀ sùȧ, kùmȧ mùnlò mùnlò maŋ kùȧŋ, maŋ miŋ sɛ̀ɛ̀ sùȧ maŋ dèkȧ ɗì mɔ̀ɛ̀, maŋ niŋ nyìnìȧŋ jii jùa kɛ̀ mȧŋ ka mȧŋ jɔ̀ȧ dèèɔ dìì kɛ̀ mȧŋ ɓuuwò sɔ̀ngɔ̀ maŋ dèè tìyèe maŋ miŋ ɓuuwò, mùŋ ɓuuwà miìŋ kpeiŋ kɛ̀ e zùzùɛ è jɔ̀ȧ dèè miiŋ sùȧ kɛ̀ fòi yii kèum ɓȧȧ kɔɔ, sèè e ɗewe gò nɔ̀ŋ wèè wò nyùùŋ woo gbɛ̀ɛ̀, ɔ̀ɔ̀ zȧ ɗewe fè wèè maŋ ɓèmè è gòò, yɛ̀ì mùŋ nyɛneŋ e goò jiɛ̀jiɛ̀ɛ lii.